Waatoi mee kətə noo nooma təsem ma dənda bəsərara tən mədkə ngaa pəlagran yarsə mee mvori, mee tə kanan mee kə tə noo nə tə madəta noo noota ɓol-ɓol-ɓol-ɓol-ɓol-ɓol ɓol-botto ꞌusu peera yaake ki yi noo tase a hnd hẽ, ngaa ban hndsə keẽno suwa, mee ngə tí’ tasyǎǎgen a fiin watal, watal, watal nə ngə saã mbəraã bemaꞌma ngə badaa marori kaya mee ngə bada nə ngə saã ngə təm ba ma tasiyi ngə tis ara ngə híí mada tən kaã fə noo maaso sedede ngə híí mada ma tumabarima mee ngə híí nə b’ə ma tumabavɛma mee ngə hiĩ nə b’ə ween, tən kaã fə noo maaso ngə yaã ma hǎǎma tə ma hǎǎməta bol-bol-bol ɓol-ɓol-ɓol yaake we kiyi yaa ma hǎǎma tinima usun tom ɗekɗek ən yau wərii oots ma hǎǎma tiri ma yaakewa yoyaã ma hǎǎ paama təmana ɓaats ɓa uawaa u təmaatisuwa ra ɓaatan noo sal tase sem dǎǎn da ɓaka sem ɗǎǎnda. An marorí siyi fin bəsa mee ngə noosənə ngə foo hǎǎma fə sâuta hǎǎma ɗǎǎn a hamura tən he a baa tǎǎdi nê yaakewa mee yīkonə yi hantə kiyaa hartə rəbəd a kǒǒ a kǒǒ kwanggo usuwa yi foo hǎǎmasəma yi demkeɗə dǎǎn yi yǎǎ yi yaã- yi yaã pə yi ɓaa. Yaakewa nsutu ki yi ɓaa maaso kwakyar hwusə fo bəsa yí pa hǎǎsəma kafyi tī ate, hǎǎma kat yi ti ate dorra, hǎǎma kat yi yi ate dʌra yaase pə yi ko yi mədkə yi sǎutə ɓəsa mee mee yi səntə rəɓədə peera pən lədə mee ti hǎǎma ti a dara yaasan ko yi mədke hǎǎma yi maɗkə nooma yi sāutə u kiyaa kaã yi kəuwa yi kəuwə, mee kə ŋə kaã ngə kəu rəbədə, ngə kəu rəbəd. Peera tən noo ma yaro yar suwa yaakewa kiyi no ma ǎǎtəm ma yato, yi wo yi pa yaro ngèk a hun kěěne nə nəng haatəm usu dǎǎm fərə-fərə, fərə fərə yi le a yoo mee yo nə ʌ hartə, yi yo bəsa ma tase hwusa. Mee yí noo nooma’íma ma taseu bəsanə marori’isi a ween ma tas ‘isi nə keẽyâ pə kiyi ko yi kər tina waro, war patura ɓəm səksə tinima ngawasowa yaa wo ma warsiyo yi wa yi holə yi ɗina kimbaꞌsus ya tiĩ ki yi ɗər yaro yi ngə hotə warro yi ngə hiĩ kimba a ɗura haã kəma semas binda ən kaã noo kauwo nə kausə ɓol-ɓol-ɓol tatəm siyo kurun fiding ma hǎǎma ma tase rabte ma tase hǎǎma semta taten salmaaso ma yaro tase semta. Kimīn ma yawo ma tase ma kimba mee waro ngə hiĩ rəbəda sín ndə kaãməra nooma tən noosəma tən kaã tə noo sele dəən tən kaã tə noo muumaɗən tə noowa marori sedera, tən kaã tə noo tirɗoore ɗən tən kaã tə nootirtase dən tə ma nooma ɓol-ɓol-ɓol-ɓol ɓoɓosa maaso tirdookeya eesəra a noo asǎutə ma hǎǎma paama ən kǎǎməta nooma tən kǎǎsə tə nooma, tə sǎutə maaso peera meen muumaɗuwa ɓan ɓaa ma səkwǎǎ nga ɓaa ma kwěěta mee ngə wo ngə wər rau ngə kem ko ɓan ɓaa kweẽts ngəm war kěěno, hankwaven nooma ngə kau kau nga tivěēta ɗolok-ɗolok, dolok pə ngə kwěě, ngə kwěě peera tən noo nooma tasma bəsa sal bəka sem dəm ra, ban kume ndə tǎǎɓə rěě ndə kǎǎməta mse nooma tən kǎǎsə tə nooyà.